Ntha cha scaresa' chigaꞌa osea ntha escalera rugundara sinchexra thjuaꞌa thindaxisi piso o niso thjua ya nchi para tasi thjua ese xra na thon thi chun rugunda chia ya para tindaxin sen o sea thijin nchitse thi nexina tekana nchitsje tendito tse ntha tajarugunda escalera yami a chua thinda sen nda nchusen yami chua tajin sen nchise nditu rugunda thi ntha ya ke nthia xra turugunda ntha ya para thi ndaxin chujni ya mi chua nch'e si'xra